Jevaeta jaeko mopetiramiño, ee moetiramiño yatɨ oyoe, oyoepɨ vaera jare aguiyeara ïru jevae reta opoko jese, jaereta oyokua, oñoeni reta itiviñee rupi, jare ïpue rupi